<noise> samapiara mapiara sapi nyaku hitu akui ma piara sapi perna ilalani ilalani nituaku nyo fian miara sapi lebe untung karna saseapawangker luma lumayan luitnea, sawangkera lumayan cuma koman mapiara sapi yaa sei musti komusti rajing sako malas sako malas deamola kanen kanen semusti papindah musti papindah netou sasea sapi sakopaan miara sapi se musti papindah netou karna sasea di'mea pindah dimokumara sapi ka' <hesitation> laengkali sasea dimea lo' numaki uma si kinari ranow tule' sasiani mokare ke kinari keranoy tule' imate matei sapi jadi komusti komusti rajing cuma satukut nerasapi hasilna lebe sela hasilna karna karna sesea tumangkir semal toana niaku memang katu nyaku pernah wai lelolenatua eh fien wo darpada sakopar koweangkula sapi piarano binitu sako ma piara sako wean lepoh sako motenem motanem mokaan waki lepoh komasio. Separeka tuaki lepo kode omasewa tou emang sama piara sapi kolebe lebe untung lebe untung ma piara sapi karna se toro papakean mapa'yang sako mean lepoh mea pareket tu lepo kode omasi wotou kode masewa tou marekat jadi papanokayan sapi jadi ni tu nuntung mapiara sapi cuma ya komusti rajing ya ko di rajing sea pindah mulawaki sadiko malas meama pindah <hesitation> demokumaan iana sapi apasiani moka kai nimuka kai dimuka kinarik kinarik keranou tule' jadi komusti rajing sama piara sapi cuma memang meang untung mapiara sapi katu ya soalnya sesewang ker kwa masemang.